Languru keke ni idu hua on, sayamon lana ta keke man, to do dilla, to lariko godlo, idi selana godlo man, senyuk ado languru man, sela languru man, sonyak, to sonyini, moni siyeso, hirtan do da keke do aran.